Engka diasengnge wortel sibawa lareq iyana biasanna na anre tau e sibawa naibbu i jus narekko maelokki makessing siseng pakkitattaq macakka i makessing agaga e narekko mabbacaki esso-essoki nakau- narekko mulle iyaro wortel e pancaji jus nappa diinung i mo- narekko deq diloreng makassara disaringngi nainappa diinung waena narekko iyaro lareq e mulle dipancaji kaju narekko manreki ritumisi i elo-elota elo dinasu aga nasaba engka kandunganna mulle i napadeceng pakessingngi pakkitattaq nappacakka i iyena narekko maelokki makessing pakkitattaq marajingngi manre wortel na lareq